Ti njeh sempri vendet më të mirë të… më të mirë ku… ku mënd vem‘ e ham e <hesitation> si kle? Përçë viaxhar shumë? O se di të i kërkosh te Internet, te Google, o zgledh le recensioni e gjindes?